أفضل التخييم في الطبيعة. الحياة البرية نفسيه وتخليك بعيد عن الضغوط. الحياة في الفنادق الفخمة جميلة، لكن الطبيعه لها سحر خاص. واحيانا بحب أكون في فنادق فخمة، وما تجذبني الطبيعه. فا فحسب السنة، وحسب الشهر، وحسب جوي ومودي، وايش ابغى اسوي، بختار.